इ धर्तियामा जखानइसे मन्सेक जरम भेलाई तखानहिसे हमरार पुर्खा सबह बुवाअ बिदावो सबह एपनही जियके खेती बारी लगावे लगलाई, मकाइ लगावे लगलाई, धान रोपे लगलाई, गोहु रोपे लगलाई, दोसर तिसर बाली बिर्ही सबह लगावे लगलाई । ओसने कके धान रोपै खुन्हा हमार छतिया होरके खिटहिरा तानके, पिर्हा मा बैसके झिट्नी तेने धान झटइ । धान झटइ ओसने कके बहिङामा दुनु करहा भारे भोजे लेके बियणावसे खेतवमा लिगके बिय छिटइ । ओसने कके हमार जुन यापन चलाल लरल याइली धनवा रोपइ खुन्हा छति जना हतइ गीत गवइ । हमार इय छतिया होरले हतइ । हमार इय सस्कृति, झिन भुलावो, झिन समान्आवा सबह टुटो फुटो हमार जाममे एके ठौना रहो । पुरान पुरान चिजु बिजुको हमरही देख भाल करके तहिया एक ठौरा धाराइ । उहे ठौरावमा उहे ठौरावके हमरा सङ्ग्रहलय कहसाहु । जिनकी यावे वाला हमार लौठा बाबुवा बाबुइ सबह बणइ, नाती नतीनआ सबह बणइ हुनुका फेरी चिन्हो जानो, देखो बुझो, सुनो, सुझो उहे कहाँके सङ्ग्रहलयक उदेस्य उहे हलइ ।